وہ ایسو اپنا گھر بنانے واسطے زمین کھودتی اور مٹی میں جاتی، وہاں جا کے ایسو بہت سارے انڈے دیتی۔ وہاں انڈوں سے جب بچے پیدا ہوتے نا تو وہاں ایسو اپنے جو مین ہے ما اسے کوئین اینٹ بولتے۔ وہاں کوئین اینٹ ہوتی جو وہاں لیڈر ہوتی ان کی اور انہیں جو بولتی وہ ایسا کرتے۔ باقی سب جو پیدا ہوئے بچے وہاں سب اس کالونی میں کام کرنے لگتے، وہاں کھودتے، گھر بناتے اور بناتے، اور جو کوئین ہوتی وہاں کی رانی ہوتی، وہاں سارے آرڈر دیتی، وہاں کچھ کام نہیں کرتی۔ سارے کام ایسو جو نئے نئے مونگے آئے وہاں کارتے۔ ہاں، اس میں لیڈرشپ ہوتی، لیڈرشپ بولے تو کوئین جو ہوتی چونکی لیڈر ہوتی۔ اور وہاں جو اینٹ ہوتے وہ زندگی بھر اسی لیڈرشپ کوئین کا آرڈر سنتے رہتے۔